مرة من المرات كنت في موقف سيئة الحظ بشكل كبير، كنت ناوي <hesitation> نعلن شيء مهم، وكنت -مح- متأكدة إنه راح ينجح، لكن في آخر لحظة كل شيء إنهار، مثلًا كنت في إجتماع مهم، وكنت جاهزة تمامًا، لكن فجأة إنقطعت الكهرباء، وكنت مش قادرة أكمل، حسيت وقتها إن أسوء لحظة.